Kanadaja ka një traditë të fortë të sporteve dimërore, si hokeji në akull, i cili konsiderohet një sport kombëtar. Festimet e Ditës së Kanadasë dhe festivali i Quebec-ut janë ngjarje çë pasqyrojnë krenarinë kombëtare dhe rëndësinë e identiteteve të ndryshme rajonale.